يعني هو الفن شي موضوعي، يعني الواحد صعب ان يقدر يسوي معيار أو مقياس معين حق يحدد ويش أح- أحلى لوحة فنية. ومثل ما يقولون في الإنجليزي، يعني يقولون ان الجمال هو في عين الشخص اللي قاعد يشوف الشي اللي جدامه- اللي قدامه. فهو شي صعب الواحد يحدده هو لأنه شي واجد موضوعي، لكن أني بالنسبة ليي هو النفس.